والله ودي لو أتعلم الفرنسي لغة راقية لغة جميلة لها تاريخ لها ثقافة أنا أحب الازياء والموسيقي والأدب الفرنسي، وكل ما سمعت شخص يتكلم فيها أحس بجاذبية خاصة. يعني تعلم هذه اللغة يخليني أستمتع بقراءة الكتب ومشاهدة أفلام بدون ترجمات وطبعا يكون عندي فرصة للسفر لفرنسا ، وأتفاعل مع الناس هناك بشكل أفظل أحسن ما يكون في مترجم ولا أتكلم إنجليزي وهم ميتكلموش-ميتكلموش إنجليزي.